Itony aby a karazagna fitaovagna elektrônika fantako: télé a, dia ventilatera, dia ordinatera, dia lektera a, dia radio a, dia baffle.